сіз бен біз маңдайынан сүйіп өсірген балалар соңғы кездері жаға ұстатар әркеттерді жиі жасап жүргенде
оған ресми органдар халық қалаулылары психологтар алаңдаушылық білдірген
бұл жағдай барлығымыз үшін де маңызды
сіздермен бірге пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бибігүл ханым ыыы ең алғашқы сұрағымызды өзіңізге қойсақ
сіздің өзіңіздің неше балаңыз бар
менің үш балам бар
ұл қыз екі ұл бір қызым бар ммм
үлкені нешеде сонда үлкенім жиырма бірде кішкентайым үш жаста мхм
енді бала тәрбиесі туралы бүгін сөз қозғайық деп жатырмыз ғой өзіңіз балаларды қалай тәрбиеледіңіз
енді бала тәрбиесі деген бұл ііі өте үлкен ііі ана әке шешенің алдындағы ыыы ең үлкен парыз деп ойлаймын
ыыы бәрі ойлайды баланы дүниеге әкелгеннен кейін тәрбиелейді деп
мен айтар едім ана ретінде бойыңа біткеннен бастап баланы тәрбиелеу керек
өйткені бала бойыңа біткеннен кейін ананың өзі бойында өзгерістер пайда бола бастайды
мысалы ең бірінші мен өз өзімнен сезінгенім бұл сабырлық
ііі екіншіден ііі жаңағы адамдарға деген жаңа алдыңдағы үлкен аналарың бар ғой
аналарға деген көзқарасыңның өзгеруі
айтады ғой ііі әке шешенің қадірін балалы болғанда білерсің деп
солай шығар і бірінші аяғым ауыр болғаннан бастап осындай ііі өзгерістерді байқай бастадым
одан жаңағы сен ән айтсаң ыыы соған ыыы байланысты болады екен баланың тәрбиесі
не болмаса көп әңгіме тыңдасаң не болмаса кітап оқысаң ы соның бәрі балаға
содан кейін ішімде жатқанда баламмен сөйлесе беретінмін
сонан кейін бала туғаннан кейін де ііі
сол жаңағы өзің қандай көңіл күйде жүрдің туғаннан кейін бала да сондай көңіл күйде болады
сіздің ііі балаларыңыз бір бір кездері бір ашушаңдық көрсетіп немесе кластастарымен төбелескен сондай кездері болды ма
баламнан мен ыыы оны ыыы байқамадым
өйткені өзім жас болдым ба әлде менің үлкен балам сондай ақылды болды ма
кішкентай кезінен бастап м спорт спорт дейміз ғой енді жаңағы спорт спортта болды
кішкентай кезінен бастап үш жасынан бастап спортта болды
переходной возраст дейді ғой жаңа өтпелі кезең иә өтпелі кезең де байқаған жоқ
ал қазір екінші ұлым екінші ұлым өтпелі кезеңде он төрт жаста қазір
мінезінің өзгерісі өте керемет байқалады
мысалы көкшетаудан біз міне астанаға көшіп келдік те
иә қазір жаңа ортаға түсті жаңа мектепке барды
сонда ыыы жаңағы балам кішкене ашушаң ыыы сөзді тыңдағысы келмейді
өз дегені болса екен деп жаңағы балалармен көп ойнағысы келгені келеді мысалы үшін
сабақ отырып қараса өзім білемін мен уақытымды өз өзім ыыы етуім керек мен он төрттемін мен үлкенмін дейді мысалы үшін
енді ол жаңа ашушаңдығы туралы ашушаңдығы туралы айттық қой
енді бір иә ііі жануарларға немесе өзінен кіші балаларға бір қатыгездік көрсеткенін байқаған жоқсыз ғой иә
байқамадым мен мына үш жаста қарындасы бар ғой мхм
ііі үйге ыыы қарындасы кей кезде енді айтып тұрмын ғой өкпелі өтпелі кезеңде әртүрлі бала әртүрлі қабылдайды ғой деймін
кейде ашуланады жаңағы спорттан келеді ғой шаршап келеді не етеді
ойнағысы келеді кішкентай қызым сол кезде былай мінезін көрсететіні ол шындық
ол болады сонда мен айтамын сенің қарындасың мхм сен көңіл бөлуің керек деп былай ақырын жақсы
ал егер де мен өзім енді біз әлде бала тәрбиесімен айналысқаннан кейін бе өзіміздің енді мұғалім ғой
иә сондықтан ба біз солай ы қабылдаймыз да балаға жеткізе білеміз
түсінікті енді мен і жаңағы сұрақ қойғанның өзі өзінің бір ііі себебі бар
мхм соңғы кездері өздеріңіз ііі ғаламтордан енді күнде ақпаратты алып отырамыз ғой
жуырда екі жас жігіт ііі жасөспірім ііі жыланды ұстап алып аузына насыбай салғаны болды
ақтауда мектеп оқушылары қоянды ашаға іліп қойып соны ұрып соғып жатқанын бір бейнеге түсіріп алған бір тұрғын болды
оларға жақындап келе берген кезде мынаны ы кім істеді деген кезде олар жоқ біз емес біз емес деп қашып тырқырап кетіп қалған болған
оны өздеріңіз көрдіңіздер ме көрген жоқсыздар ма білмеймін
енді осы ретте қазір экранға назар аударайық біздің әзірлеген осындай бір бейне материалдарымыз бар бірге тамашалайық
ііі өздеріңіз жаңа көргендей ііі мысықты иттің құйрығына байлап қойып ойнатып ы артынан ана петардыларды жабыстырып ойнап тұр ііі
байқасаңыздар балалар одан ы қорқып тұрған жоқ керісінше қарқылдап күліп мәз болып жүр
мұндай нәрсе қайдан пайда болады балалардың бойында
ең бірінші ыыы ана ата анасының уақыты да болмайтын шығар балаларға қарап
бала ы дала дала мысалы дала тәрбиесін алған бірден екіншіден біздің қазіргі компьютер
ммм компьютерде мысалы үшін балалардың ойнайтын оюларын ойындарын байқадыңыздар ма
қандай ойындар ойнайды мысалы үшін
баланың психологиясына өте қатты әсер етеді
сондықтан ана бала не көрсе солай өз өзін не і басқа адамдар мысалы шын айтсын басқа
мен мен өзімнің ой ойымша солай шығар
бірақ жаңағы сияқты бұзықтық істеп жатқан сондай бұл бұл деген қазақша айтқанда айуандық қой
бұндай айуандыққа барып жатқан мен өз көзім көрген емеспін
ал ыыы біздің міне өзіміздің үлкен адамдардың жүрегіміз ауырады балалардың жүрегі неге ауырмайды мұндайға
студиядағы қонақтарымыз қосылып отырайық негізгі мәселенің бірі қазір ііі ы ұрпақ тәрбиесінің ең үлкен үш мектебі
яғни мен айтамын баланың үш жұрты ата ана мектеп және қоғам десек
осы қоғамдағы таратушы ақпарат біз мысалы ііі өзіміз әлеуметтік желіде отырғанда қаншалықты жауыздық ақпаратты ой сұмдық ай деп тарата береміз
мысалы соны көріп отырған
адамның бойында ішкі бойында түйсік болады жамандық және жақсылық
кез келген адам арғы жағында бір нәрсенің мысалы қарапайым кішкентай бала бір нәрсені ұрлағалы тұрған кезде ұрлайын ба ұрламайын ба деген сана болады
егер жұрттың ұрлағанын көре берсе көре берсе ол еее жұрттар істейтін іс екен ғой бұл
қалыпты қалыпты іс іс екен ғой деп түйсік пайда пайда болады да сол сияқты
жауыздықты біз ііі телеарнадан болсын ақпараттық сайттан сенсация қуып кеткен
бәрі рейтинг қуып кетті
ммм солардан көрсетеміз әлеуметтік желіде емін еркін бағанағындай оқиғалар таратқаннан кейін бала да ойлайды
е мен де көптің бірімін
көп қызықтап жатқан бір нәрсені қызықтадым
бұл жерде біз ііі ақпараттық кеңістіктегі жауыздықты тыймасақ мхм ол баланың бойындағы жауыздықты өршітеміз
ол тыйылмайды мүмкін де емес енді сіз балармен жұмыс істеп істейтін і ұстаз ретінде өзіңіз балалардың бойынан осындайды байқайсыз ба
жалпы ііі тентектік әр заманда болды өзіміз де тентек болдық біздің алдыңғыларымызда тентек болды
қандай болды сіз не тентектік жасадыңыз тентектіктің ііі формасы өзгеріп келе жатыр
біз атқа мініп алып көкпар тартып бір ііі әлгі үйден жоғалып кетіп ойнап ііі тауға шығып кетіп сондай бір тентектіктер жасаушы едік табылмай кетіп
құс атып деген сияқты
ал қазіргі балалардың тенктектігі ііі басқаша болып барады неге
қазіргі балаларда шынын айту керек біз қанша тентек болсақ та кешке жақын шай ішкен кезде ііі
басқа уақытта әкемізбен отырып сырласып шешемізбен отырып әңгіме айтатын едік мхм
ал қазіргі балалар бағанағы сияқты ііі мінезді
екі сөздің бірін көтермейтін болып бара жатқандағы басты себеп не
өйткені бала да әке де ана да телефонмен сырласады үйде
ал ыыы үйінде әкесімен шешіліп сөйлеспеген бала тұйығы ол екі сөздің бірін көтермейтін деңгейге түседі
ол амал жоқ мхм
и егер біз дәл солай баламен аламыз арыстаған сайын балаларымыз жауызсыздыққа кетеді
негізінде ерлікке тәрбиелеген дұрыс
бірақ қатыгездікке тәрбиелеу деген өз ұрпағыңды жою
қатыгездік қылмыспен егіз мхм
бұл өзінің мәпелеп өсірген ұрпағының рахатын көрмейді
қайғы қасіреттің оның өтеуі жаза ғой
қатыгездік жазаланбай тұрмайды қайтсе де
сонда қазір ы қатыгез балалар қайдан пайда болып жатыр
енді ұстаз ретінде айтатын ойым жалпы қазақта тектілік деген бар отбасы құндылықтары бар ммм
содан азғындап бара жатқан сияқтымыз мысалы және мысықты қорлап жатыр
айтады қазақта мысықтың қарғысы өте ауыр деген қазақы бір тәрбиемен өстік
итті аш қойсаң берекең кетеді деген сияқты бір малды теппе деген сияқты бір сондай ырым тыйыммен өстік те салт дәстүрмен
ырым тиымды айтатын салт дәстүрді ұғындыратын сондай бір орта азайған сияқты содан кейін біздің отбасылық құндылықтарымыз төмендеген сайын бізде психологтар көбейді
біз ұстазға артатын болдық одан қалса психологтарға бүкіл тәрбиені артып қоятын болдық
енді қоғамға сай ыыы жұмыс басты ғой қазіргі адамдар
ііі тіршілік етеді бірақ дегенмен
мен ойлаймын баланың ыыы қазіргі қатыгездігі жүрегінің қатаюы ол басты мәселе ата ананың кемшілігі менің ойымша мхм
түсінікті шыңғыс мырза шыңғыс мырза мысалы ана ол ыыы ананың жаңағы өзінің қазіргі қалай
туасың иә жеті сегіз айдан кейін балабақшаға апарып тастайды
не болмаса жаңағы нянька дейміз ғой ия баланы күтуші алады иә
содан кейін өздері ііі жұмыс істеп кетеді
мен айтар едім ааа баланы дүниеге әкелдің бе баланы үш жасқа дейін ана тәрбиесінде болу керек
одан кейін үш жастан кейін барып балабақшаға бер
қазір мысалы үшін өзіміз сондай қазір орталықта отырмыз иә
екі жаста бал төрт жаста бар бес жас балалар сөйлемейді
ата аналар жүгіреді монтессори дейді анда дейді мұнда өзіңіз айтпақшы ұстаздарға жүгінеді сөйлемейді неліктен
өйткені қолдарында жаңағы сотка
соткадан тек қана мультик көреді
ы сонан кейін көретіндері телевизор болды
ана жаңағы анамен қатынас жоқ
мен ең бірінші айтар едім
баланың осындай қатыгез болып жатқанына ең бірінші ана
одан кейін барып кішкене өскеннен кейін барып жаңағы ііі өспенді неге келген кезде әке
әкенің тәрбиесі керек
сондықтан ана мен әкенің тәрбиесі бұл жерде дұрыс айтасыз азайған
біраз бейне роликтерді көрдік қой
жаңағы ыыы жағдай үшін бір балалаларға бір жаза болады ма негізі қарастырылған ба
жазаға қатысты қазір мен айтамын бірақ алдымен мынаны айт айта кетсем олжас
қатыгездікдің ыыы жалпы себептер жасөспірімдердің арасында қатыгездіктің ы болу себептері өте көп
мысалы бала өзінің ы көргенін естігенін жасайды мхм
бүгінде мына айтжан бауырымыз сол себептердің біреу бір тарабын айтып кетті
ол интернет жүйесі мхм
менің ойымша ыыы отбасында ешбір ата ана ешбір әке баланы қатыгез болуға тәрбиелемейді дұрыс па
иә баланың жақсы болғанын қалайды
бірақ қатыгездіктің бірден бір басты себебі менің өз көз қарасым ол интернет
сол сол себепті ме екен мына зағипа балиева ханым ы мәжіліс депутаты
бүгінгі тарапта мәжіліске он алты жасқа дейінгі жасөспірімдерге интернет жүйесін тыйым салу ұсынысын тастады ммм
иә енді ол ұсыныс мәжіліс тарапынан қаралып қортынды шешім шығарылады деп ойлаймын
а енді мына қылмыстарға келетін болсақ ііі он алты жасқа дейінгі толған балаларға бұл бұндай қылмыстар үшін жауап тартылмайды
олардың әке шешесі жауапқа тартылады мхм
яғни біреудің дүниесіне мүлкіне жаңағы басқа да ыыы несіне құндылықтарына зақым келсе әке шешесі жауап береді
ааа ол бұндай қылмыстары үшін ыыы бала жасөспірімдер тартылмайды
ы жалпы балалардың қатыгездігіне ыыы тоқталатын болсақ оның ыыы көптеген себептері бар
ыыы осы бағдарламада айтылып жатыр
ыыы соның бірі жаңа ыыы жаңа әріптестеріңіз көтерген проблеманың бірі әрине ы балалар интернет жүйесіне көп кіреді
сонымен бірге теледидардан ыыы әртүрлі зорлық зомбылықты насихаттайтын фильмдерді көреді
сонымен бірге ыыы компьютерлік клубтарға барып бір бірін өлтіру сияқты ойындарды көргеннен кейін
ыыы балалар ыыы балалардың жалпы психикасында еліктеу деген болады
ммм әрине көрген нәрсесін ол жасауға тырысады
енді біздің министрлік тарапынан ыыы осындай контенттерді интернеттен жою мақсатында үнемі ыыы ақпарат министрлігімен бірлесіп ыыы осындай сайттарға талдау жасап
ыыы соны жабу туралы сотқа ұсыныс енгізудеміз
былтырдың өзінде де мыңға жуық сайт ыыы жабылған болатын
биылдың өзінде де ыыы сол заңға сәйкес ыыы жұмыстар жүргізілуде
ыыы сонымен бірге жақында в контакте әлеуметтік желісінде суицидті насихаттайтын ыыы бір парақша ашылған болатын
ммм соны жою мақсатында біз арнайы ұсыныс беріп сотқа ыыы материалдарды ұсынып
осы қазақстан республикасының аумағында ыыы сол сайттан ыыы осы тұрғындарды шектеу жөнінде
яғни сол сайтты ыыы парақшаны жабу туралы жұмыстар жүргізген болатынбыз
а қазір талдауда қанша сайт тұр сонда
енді ыыы талдауда барлық ыыы мың сайт екі мың сайт деп айта алмаймыз
ммм ыыы дегенмен күнделікті егер де ондай контент шығатын болса себебі ыыы интернет желісінің өзінде ешқандай бақылау жоқ
ммм күнде күнде бір сайт ыыы жаңағы пайда болады
сондықтан соны ыыы сондай контентті зорлық зомбылық ыыы насихаттайтын контенттер шығатын болса әрине дер кезінде оны арнайы мамандар қарап жаңағы жабуға ыыы жұмыстарын жүргізіп отырады
екіншіден ііі енді бұл мәселе жаңа ата аналар жауапкершілігі туралы айтып жатыр
әрине ііі дұрыс
і тәрбие отбасынан басталады
ыыы ата аналар балаларына дұрыс тәрбие беруі керек
ешкім ііі жаңа айтып өтті ғой енді катыгез деп тәрбиелемейді балаларын
бірақ дегенмен ыыы соңғы кездері мына статистикалық мәліметтерді алатын болсақ бес жылдың ішінде балалар жасаған қылмыстардың саны ы түскен болса
осы жылдың өзінде мхм екі мың он алтыншы жылдың осы тоғыз айында ыыы балалар жасаған қылмыстар саны он бір пайызға артып отыр
ыыы көбінесе балалар ұсталған жағдайда ол ыыы полицияға әкелгеннен кейін ата аналары шақыртылады
солай ғой жаза ата аналарға беріледі
бірақ дегенмен кейбір ата аналар ы баласының ы құқық бұзғанын сезбей өз баласын ақтап алғысы келеді
жоқ менің балам кінәлі емес деген сияқты оны бала көреді
ммм көргеннен кейін ешқандай жазаға тартылмағаннан кейін ол ойлайды ааа менің келесіде де сол соған барайыншы деген сияқты ой туындайды
сондықтан дейтін ыыы ата аналар егер бала құқығын ой жаңа заң бұзған жағдайда баланы ұғындыру керек ол дұрыс емес
ыыы бұны шешу жағы ұғындырмайды ол менің балам кінәлі емес деп мысалы көптеген жағдайлар ондай бар
мысалы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде сағат жиырма үште нөл нөлден кейін бала ыыы жаңағы өзінің заңды өкілісіз иә ата аналарсыз көшеде жүруіне болмайды
сол кезде мысалы полиция қызметкерлеріне мына көңіл көтеретін ыыы компьютерлік клубтарда мысалы отырған балаларды полиция қызметкерлеріне әкелген кезде
ыыы жаңағы ата аналар келіп айқай салып менің жаңағы балам кінәлі емес неге ұстайсың ол қылмыс жасаған жоқ деген сияқты
өсе келе баланың психикасына ол сіңгеннен кейін өсе келе ол соны қайталайды
ол айтады мені ешкім жазаға тартқан жоқ ол сондай сияқты мәселе сияқты деп ойлайды
ммм түсінікті арнада қысқа жарнамалық үзіліс
баланың психологиясы тақырыбын келесі бағдарламаның келесі бөлігінде кеңінен талқылайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біздің студиямызға ортамызға тағы бір қонағымыз қосылды
ол бір жаға ұстартар жайттың куәсі болған екен
индира ханым ыыы нақтылап айтып берсеңіз қандай оқиға
енді бұл оңтүстік қазақстан облысында біраз жыл болып кетті і болған і менің құрбымның таныстары көршілері десем болады мхм
сол кісілердің енді мынау бес қыздан кейін бір ұл туған еді
енді аңсап сондай армандап туған баласы ғой
ы бір күні садикке барған кезде өзі үш жасқа келген еді сол ұл бала
мхм соны балабақшаға барған кезде сол балабақшада ойнап жүріп сол кішкентай ғой балабақшаның балалары да
солар жіппен қылқындырып әлгі баланы өлтіріп қояды
ұл бала үш жаста иә бұл енді жаға ұстатарлық нәрсе ғой
бір жағынан қарасаңыз сол баланың соншама ол қанша бала ойнап жүргенімен
қараңыз бала ойнап жүргенімен оны қылқындырып жатқанда баланың қиналғанын көргенде
баланың да жүрегінде бір имандылық оянып оған қарап жіберу керек қой жіпті мысалы үшін қанша ойнап жүргеннің өзінде
ол жіпті жібермеген балалар
енді біреудің соншама жалғыз баласы деп бұл жерде айтсақ та ыыы біреудің оныншы баласы болса да ол
біреудің он төрт жыл иә болмаса біреудің он бес жыл көрген баласы болса да
бұл енді тәрбиенің жоқтығынан
бәріне қиын ғой ата анаға бес ұлдан кейін бес қыздан кейін көріп отырған жалғыз ұлы еді үш жасар бала иә
назарларыңызды экранға аударсаңыздар
балалардың қатыгездігіне қатысты жасаған бір материалымыз бар
соңғы кездері бауыр еті баласын ұрып соғып қатыгездікке бой алдырған деректер күннен күнге көбеюде
солардың бірі тараз қаласында тіркеліп ғаламторда жарияланды
мына бейнероликте көріп тұрғанымыздай алты жасар баланың жарақаттарына дүкен сатушысың бірі ем көрсетіп жатыр
көз көргендердің айтуынша баланың бұндай халде жүруі алғаш рет емес екен
бүлдіршін барлық кінәні өз мойнына алып анасын қорғап бағуда
айтпаймын анам маған шыдап келді шыдады мен өзім кінәлімін
өзім осы жағдайға жеткіздім
мен анамның нөмерін білмеймін анама бәрін өзім түсіндіремін
қазіргі таңда балалар тек ата анасынан ғана емес құрбы құрдастарынан да қорлық көреді
еске сала кетсек қарағанды қаласында жан түршігерлік жағдай тіркелген болатын
табиғат аясына демалуға шыққан төрт құрбының арасында жанжал туындаған
тоғыз жасар аняны қыздар азаптап өлтіріп денесін өзенге лақтырып жіберген
он бір жасар екі күдікті заң алдында жауапқа тартылды
сотта қыздар бірін бірі кінәлап өздерін ақтап алуға тырысты
саша захотела ее закопать заживо
саша аняны тірідей көмгісі келді
ал крестина қаламады
ол өзінің ақ жейдесін алып екеуі аняны қылқындыра бастады
потом мы начали уже уходить
біз кетіп бара жатқанда саша аняның кеудесін бір теуіп секіре бастады
кейіннен оның өліп қалғанын бізге айтты
шымкент қаласындағы бала бақшалардың бірінде марк есімді төрт жасар бүлдіршінді қатарластары жіппен қылқындырып талдырып тастаған
бұл бейне таспаны марктің әкесі түсіріп алыпты
бүлдіршіннің мойны қызарып қанталап тұр
тіпті бетінің де жарылғаны байқалады
ал балабақша қызметкерлерінің өзіндік шындығы бар
өзі құлады сонымен жүгіріп барып көтердім деп отыр ғой
қасында отырмын қасында болдым деді бір бірін өздері жүгіріп сүрініп қалды да бала
сонымен біздің бүлдіршіндер қайда бара жатыр
ата аналар тәрбие беруде ақсап жатқан жоқ па
әлде баланы ортасы тәрбиелеп жатыр ма
сұрақ көп нақты жауап жоқ
жұлдыз байділдә әсем жайлаухан пендеміз ғой ток шоуы
жаңа өздеріңіз көрдіңіздер сюжеттен бірнеше оқиға
балалардың бойында мұндай қасиет қайдан пайда болады
біздің бабаларымыз айтады тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді
солай ғой шын мәнісінде
ыыы қатыгездіктің туындайтын себеп негізгі басты себептері ол өте көп
мысалға бір нәрседен қатыгездіктің себебін іздеуге болмайды мысалы тәрбиеден ортадан ата анадан
ол мысалға болмысында тумысында да болуы мүмкін де баланың
бағана ғана анамыз айтып кетті ііі бесіктен бастау керек ііі бойға біткен кезде бастау керек деп
мысалға ыыы балабақшада кейде ұстаздарға да жаңағыдай нәрселерді көбіне біз жабуға қазір құмартып кеттік те ііі
енді балабақшаның ішінде болған нәрседе тәрбиеші бір көз қырын салуы керек қой
кез келген нәрселер мысалы сіздер айтып отырсыздар ғой жаңа балабақша балабақшада біз ана тәрбиешілердің балаға деген тәрбиешінің мерейін асыруымыз керек сияқты
тәрбиешіні айтуымыз керек балаға бала сіз сіз сендер тәрбиешіге жақсылып қараңдар бағыныңдар
осының айтқанның бәрін тыңдаңдар
сосын мынау балаларды тәрбиелеп отырған ыыы балабақша болсын мектеп болсын ұстаздар негізі көбінесе білмеймін осы жай ескерілмей қалатын сияқты өздеріне артылған жүкті
олар бала тәрбиелеп отыр олар болашақ ұрпақ мысалы ыыы өзінің ііі келешек ұрпағымыз иә
келешек ұрпақты тәрбиелеген соң оларға үлкен жүк артылып отыр ііі
ол азаматтарды жақсы қылып тәрбиелеу керек
олар азаматтарға ыыы жақсы тәрбие беріп олардың санасына сіңіріп ііі жаман нәрселердің бәрін айту керек сияқты
қатыгездік болып жатыр ма мысалы бейне көрдік
демек бізде қоғамда қазір қатыгездік бар иә
статистикалық мәліметтерге сүйенсе ақпарат берген соңғы жылда көбейіп жатыр демек бар
қазір айтамыз ұстаздар бағынсын ұстаздар қарасын
сағат алтыдан кейін оқушы босайды
оқушы босағаннан кейін негізі ұстаз жауап бермейді ғой
ал ыыы сондай бір мектеп алаңында бір жағдай болса ата аналар айтады әні қарамаған олар оқытпайды олар сөйтпейді
ал егер балаға тиіссін ұстаз бір қатты сөз айтсын жетіп келеді ертеңінде ата ана
сен деген менің баламды сүйтеватыр екенсің ол деген маған айтты сенің енді сыныбыңнан ауыстырамын
ал ата ана ойланбайды
ал ұстаздар айтады біз неге біз дейді біз неге ол ұстаздар ы біз жауап бермейміз ата аналар тәрбиесін тәрбиелесін дейді
интернетте айтып отырсыз иә қазір мен әлеуметтік желідерге қарсымын
біз телефон арқылы бірі бірімізбен сөйлеспейміз үйде шай үстінде әңгіме болмайды дейсіз иә
мынандай мәселе бар
мысалы сіз бала болмадыңыз ба
сіз ііі айттыңыз ғой анау айдоста көршіде конький бар
папа маған сатып бермесең мен ертең деген далаға ойнауға шықпаймын деп сіз айттыңыз ба
болды ма сондай жағдай сіз сұрайсыз ғой иә қазіргі заман сұранысы сондай болып жатыр
сіз қазір мысалы интернетті жою дейсіз иә сайттарды мен сізбен ііі жақсы келісемін
иә сіз айтасыз ақпаратты қанды оқиға көсетіватыр дейсіз
мен барлықтарыңыздың пікірлерімен келісемін
бірақ мынандай мәселе ғой сіз қанша оны жасырыңыз сіз канша интернетке тыйым салыңыз
ыыы адам ыыы қаншалықты тыйым салғанымен бала ол көргісі келеді
ііі тыйым салған нәрсеге ол барғысы келеді
апайымыз айтып кетті үш жасар бала қылқындырып жаңағы өзінің ііі бірге балабақшада баланы өлтіріп қойды деп
а үш жастағы бала не түсінеді деп ойлайсыз
сол жерде а бала тәрбиешінің қараусыздығы ғой
ата ана кінәлі деп ойлайсыз ба сол жерде дұрыс
жоқ ол бұл жерде бірінші сіздер сіздер мына жерде мына жөнінде түсінбейсіздер де
ыыы ата ана да балаға толық көңіл бөлу керек тәрбие беру керек
бірақ ііі мұғалімдер де тәрбиеші де оларға толық өзінің ііі тәрбиелерін беріп толық көңіл бөлу керек
қараңыз мектепте мың бес жүз бала бар
мектепте әрі кетсе жүз мұғалім бар
енді елестетші сен әрбір туалеттің есігінде бір мұғалім тұруы керек пе
әрбір қабатта бұрышында бір мұғалім тұруы керек пе
ешкім жауапкершіліктен қашпайды
ең алдымен тәрбиені кім беру керек
кім жауапты береді алты сағат мектепте болады
ыыы соңғы кездері мына заң қабылданғаннан кейін мына ыыы жаңа қылмыстық кодекс қабылданды білесіздер екі мың он бесінші жылы
ыыы әкімшілік ыыы кодекстері қабылданды
сол жерде ата ананың жауапкершілігін күшейту жөнінде арнайы ыыы баптар енгізілген болатын
қазіргі таңда ыыы мысалы жүз қырықыншы ы бапта ы қылмыстық кодексінде көрсетілген
егер де тәрбиесіне неқұрайлықпен қарайтын болса ол ыыы қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады
сондай ақ жүз жиырма жетінші бапта әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде баланың тәрбиелеуіне оқытуына дұрыс қарамағаны үшін оған арнайы ыыы жеті айлық есептік көрсеткіш жаңа айыппұл салды
осы баптарыңыз бен осы кодексті өзіңіз біліп отырсыз сіз осы жиналыстарда айтасыз ба соны
жиналыстарда барлығы айтылады
себебі мектептерде ол егер жиналыстарда айтылатын болса неге мұндай қателіктер
жауапкершілігін арттыра аласыз ба сол заңмен
ондай ы жұмыс жасамайтын бап деп айтуға болмайды
себебі әрбір мектепте өзіндік і құқықтық сағаттар болады
балаларды құқықтық сауаттандыру деген болады
ыыы енді жаңа ы айтып өттік қой ыыы балалар неден қатыгез болатынын
иә жаңағы қоғам біріншіден оған барлығымыз кінәліміз
оны ешкім кінәлі емес анау деп айта алмаймыз
оған мұғалім де кінәлі оған тәрбиеші де кінәлі оған ата ана да кінәлі оған жалпы қоғамның өзі кінәлі
бір жанұяда мынандайға куә болдым да
барсам бала теледидар көріп отыр жаңағы интернет желісі арқылы теледидар көріп отыр
бірақ ыыы жаңағы ютуб каналдарында ол тек қана өзінің кіретін жаңағы мульт сериалдары ғана соларды ғана көріп отыр
басқа каналдарының бәрі жабық тұр
ііі кез келген ата ана осылай өзінің үйінде ғаламторлардың бәрін ііі
интернетке де теледидарға да соны қойса ол ыыы мүлдем оқиға бұндай болмайды
ііі бұл жерде ата аналардың сауаттылығы интернет заманына
одан кейін қарашы ыыы бағанадан бері айтывотыр ғой бұл жерде ата ананың жауапкершісіздігі і қоғамнан көрініс беріватыр
мектепте ата аналар жианлысы болады иә
отыз баладан бес ақ бала жиналысқа қатысады бес ақ ата ана жиналысқа қатысады
осыдан өзі өзінен ақ ата аналардың қаншалықты немқұрайлылыққа салынып кеткенін сезуге болады
бізде бағана сюжетімізде болған ы жағдайға қайтадан назарларыңызды аударғым келіп тұр қарағандыдағы жағдай
үш қыз ы бір қызды бір қуыршақ үшін қылқындырып өлтірген
ол қыздар орыс қыздар біздің менталитетімізден бөлек
өмір сүріп жүргеннен кейін орта біреу
бала деген ұлтқа бөлінбеу керек менің ойымша
бір мәселе баршаларыңызға жаңа ыыы қатыгездік дегеннен шығып жатыр
ы мен жаңа барлығы мектепке тәрбиенің айналасына ауысып кетіп жатыр да бұл жерде адамдар
енді сол і сол әңгімеге тұздық болсын деп бір әңгіме айтуға
оның қатыгездіктің пайда болуы и ұлды ұл қызды қыз деп тәрбиелеуіміз керек те біз қазір қоғамда
ең үлкен дерт сол қатыгездік содан бері пайда болыватыр мысалға ы мысалға
қазір біз айтыватырмыз жақсы мен келісемін мен әрқайсыларыңыздың сөздеріңізбен келісемін тәлім тәрбие тәрбие тәрбие бірақ
мәселен біз мына тақырып қатыгездікте ғой
ы кеше ғана ы автобуста өтіп бара жатырмын
екі жас жігіт мен білмеймін енді ы дауыстарын естіген жоқпын ғой төбелесіп жатыр
кәдімгідей көшенің ортасында бір бірінің үстіне мініп алған қан жоса
адамдар өтіп бара жатыр
соны бар ғой ер адамдар екі ер ер бала жас бала ер үлкен үлкен еңгезердей ер ер адамдар өтіп бара жатыр
ешкім арашалаған жоқ
ешкім ол екеуін тоқтатқан жоқ
барлығы өтіп кетті автобус өтіп кетті анау екі адам төбелесіватыр
оны олардың аттап өтіп кетіп өтіп кетіп жатқан адамдар бар мәселе сонда
қазір адамдар қатыгез
қатыгездікті көріп өскен бала да қатыгез болады сіз мені дұрыс түсінбей отырсыз
мен мен сізді мен сізге тақырып біздің тақырып бағанадан бері ашылмай жатыр иә біз қатыгездікті айтамыз
бірақ та біз ыыы біреу тәрбиешіні кінәлайды біреу ата ананы
ііі біреу ыыы балаларды кінәлайды ыыы
шын мәнісінде біз қазір ортақ шешім қабылдамаймыз
қатыгездік міне ыыы бір мектептердің бірінде болды иә қала мысалы өлтірген отбасы
қаза тапқан баланың баланың отбасында қандай қайғылы оқиға болды сіз білесіз бе
мен білмеймін себебі ол менің жүрегімнен өткен жоқ
мен ол отбасындағы қайғыны білмеймін сіз де білмейсіз
қазір бізде қатыгездік көбейді шын мәнісінде көбейді
қазір біз жеңіл айтыватырмыз
ой тәрбиешілердің і білімсіздігі
бұл жерде қатыгездіктің шығу себебі деген тақырып болып отыр ғой дұрыс па
мысалға біздің ауылда талай адам өліватыр жаңағыдай оқиғалар
жер жерде қазақстанның түкпір түкпірінде болыватыр
бұл жаңағы экранға соткаға түсіріп шығып кеткен бір екі ақ ғана факт ол
бұл неден шығады деген нәрсені біз талқылауға кірісейікші
біздің қазақтың жаңағы сіздің айтқаныңызға айтеке мен қосыламын
ы отбасында отырып шай ішу деген мәселе ол тек қана тамақ ішу емес
ол сырласу білу кім қалай немен болыватыр бір бірімен қарым қатынасын солай күшею керек
балаңды жеті жасқа дейін еркелет дейді
жеті жас тағы жеті жыл итше жұмса дейді одан кейін жеті жыл сырлас одан кейін үлкен өмірге жібер дейді
болды осының түйіні осы ғана иә ол бұдан гөрі әдемірек айтылады оны кейін айтып беремін
тақырыбын қызу талқылау үстіндеміз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз балалар бойындағы қатыгездік тақырыбын талқылап жатырмыз
жүргізуші мен бір сөз айтайыншы
мынау осы жерде ыыы бағдарламаның басталысында ыыы анау жәндіктерді қатыгездікпен балалар неғыватыр ғой қызықтаватыр ғой иә
негізі ол адамдардың бәрінде бар ондай инстинк
мысалы мен де сондай болғанмын кішкентай кезімде
мен ол соған шыққан кезде күліп отырдым кәдімгідей
мысалы біз ауылда қарақұйрық деген кішкентай жәндік болады да соның ініне иә су құямыз қызық үшін
содан ол шығады соған күлеміз
сосын бір күні үлкен кісілер айтты ей балалар деді мынау болмайды деді
түбі өздерің осылай боласыңдар дейді шынымен бір екі күннен кейін жаңбыр жауды да тура қарақұйрықтың кейпін кештік
сосын өмірден сабақ алдық та біз қайтіп ондай жәндік өлтірмейтін болдық
сондықтан адамдардың бәрінде ондай жыртқыштық адамдардың бәрінде ондай жауыздық болады
миллиондаған жыл бәленбай миллиардтаған ғалымдар оны ы шеше алмаған ол бір ток шоудың әңгімесі емес
просто біз мына мына мәселені қарау керек жаңа мұғалімдерді біреу кінәлаватыр
ана аналарды кінәлаватыр негізі тек ол ғана емес
оны көріватырған жаңағындай щита сосын контр дейтін ойындар бар ғой адамдарды ата беретін иә иә мысалы
осы әңгімеге жалғап кеткім келеді менің ақш та бір оқиға болған екен
сегіз жасар қыз ыыы аулада ойнап жүріп басқа бір ыыы құрбысын сөйтіп қылқындырып өлтірген
сонда ыыы жағдайын сұраған ғой не үшін бұлай істедің деп
мен сонда адамның өліп жатқанын көргім келген дейді бұл сезім қалай адам өлтіру деген қандай болады екен деп
сонда бұл ойыннан сіз айтып отырсыз жаңа ойыннан атады осындайды көреді ііі компьютермен істейді содан кейін шын өмірде де қайталағысы келіп кететін арасында бәрібір біреуі табылады деп отырсыз ғой сонда
бұл нәрсенің алдын ала алуға болады иә мысалы үшін егер тәрбиеге қатты көңіл бөлсек
жаңа апай ы айтып жатыр шай ішу дегенің ол отбасымен тамақтану емес
тоқтаңыз сөзді бөлмей тұра тұрыңыз
ол дегенің әке ұлынан әңгімелесіп отырып бүгін не жағдай болғанын болашақта не керек екенін суырып алу сөзінен
ал ана қыз баласынан сол керекті нәрсені суырып алу
оның сырын ұғу бірге сырласу және сол кезде тәрбие беріп үлгереді
фархад кешіріңіздер мен айтайыншы ойымды
тәрбие тәрбие деп жатырсыз бұл жерде жетпейтіні қазақы тәрбие
ұлттық болмысынан келісемін қазақы тәрбие орыс тәрбие ағылшын тәрбие бәрібір тәрбиеге келейікші
сіздер андай бір идеалды отбасының несін концепциясын құрып алғансыздар да ой мынау менің әкем сырласамын мынау менің анам сырласамын
келісейік сырласайық
бірақ қоғамда біз ата анасы жоқ балалар туралы мүлдем әңгіме қозғамаймыз
неге ата анасы жоқ балалар кіммен сырласады
неге біз қылмысқа барып жатқан жаңағы ата ана ыыы барып жатқан балалардың ата анасы ішіп жүргені туралы неге айтпаймыз
немесе анау жаңағы ііі қылмысқа баратын көп адамдардың жетім балалар екенін балалар үйінен шыққан адамдар екенін неге еске алмаймыз
осы нәрсені назар аударыңыздар
ата анамен сырласу дұрыс келісемін ол тәрбие басталады бірақ қоғамдағы
ата анамен үш рет сырластым тоқтай тұр енді
вот мәселе былай бұл ауырған адам мақсат мүдде жазылу ғой содан
ааа қатыгездік осы жердегі мәселе бізге керегі содан құтылу
а ем жазылу үшін аурудан емделу керек
құтылу үшін одан жиіркендіру керек ең түйіні
ол жиіркендіретін мәселе қандай
жаңағы жиіркендіретін мәселе қатыгездік қылмыспен егіз
мұның аяғы саған жарқын өмірді емес тордың ішінде сенің өмірің вот
ал дұрыс жүрмесең жаза бар
а дұрыс жүрсең саған мақтау бар мәртебе бар құрмет бар көптің құрметіне одан халқыңның құрметіне отанның құрметтісі боласың
вот сондай игілікті сәулелі ойды оның санасына құятын міне осы сен айтывотқан жаңағы тәрбие
сен бірақ оны бер жағынан тура бетін ашпастан мынаның ішінде ет бар тамақ бар деп жаңа айтыватсың
ортада психолог маманның ыыы пікірін білейікші
жаңа айтып отыр ыыы ата анасы жоқ сырласатын адамы жоқ ыыы отбасылар туралы айтпады дейді
енді ата анасы көңіл бөлген балалардың ыыы сондай қылмысқа барып жатқанын көреміз ғой өзіміз куәміз
яғни бұған не себеп ыыы тек қана
себебі өте көп ііі көптеген ішкі сыртқы факторлар жеткілікті бұған
ііі біз әр адам өзіміз сөйлеп отырмыз эмоцияға беріліп
ііі біз өзіміздің айтқан сөзімізді бағамдап салмақтап әрбір сөзімізден іс әрекетімізден сіз жаңа гүлмира ханым айтып кеттіңіз
іс әрекетімізден бала осыны көре отырып тәрбие алатындай болуы керек
ал енді тәрбие қайдан шығады
бала ыыы жаңағы құрсақтан бастап жатқаннан тәрбие берілу керек деп айтып жатыр ғой
жаңа мына сіңіліміз айтып отыр ұлттық менталитет деп
ұлттық менталитет өте маңызды орын алады
екінші мәселе ұлттық менталтитет ол тәрбие барысында кете береді
ал ыыы біз ы баланың тәрбиесі оның жаратылысы ол барлық ұлтқа бөлінбейді ол жаратылыс деген даму деген
ол табиғат деген биологиялық тұрғыда әлеуметтік тұрғыда тоқтаңыз әлеуметтік тұрғыда ііі мәселе сөзімізді бөліп біреуді жаңағы сөзімен өктемдік жүргізу емес
әр сөзімізді бағамдап сөйлеуіміз керек
және де бала ы шыр етіп дүниеге келгеннен бастап жылайды
жылаған кезде біз балаға мән бермейміз
ы жаңа қатыгездік қайдан шығады
бала не үшін жылап отыр
соның жылауын біз қалай жылатпаудың амалын қарастырмаймыз
жылай берсін жылап жылап қояды ммм екінші мәселе қатыгездік қайдан шығады
бала жаңадан тәй тәй басып жүре бастаған кезде ол балшықты басты
сонда сіздің мына қымбат аяқ киіміңіз сізге маңызды болды
ол неге балшықты басасың деп баланың жаңағы аяғына бірақ береміз
жүруден біз і жаңағы тежеу қойдық
енді жаңадан сөйлей бастаған кезде бала жаңадан жаңадан сөйледі қатыгездік қайдан шығады жаңадан сөйлей бастаған кезде
менің менің мазамды алма менің қайта қайта сөйлей берме деген сияқты тілден кесеміз
үшінші нәрсе бір нәрсені көріп отырса не үшін көріп отыр оны біз оны көруден шектейміз
бір нәрсені естіп отырса жаңағы естуден шектейміз
мінекей бала толыққанды дамымағандықтан балада не пайда жүрек пайда жаңағы байланады
жүрек байланған дүние қатыгез бола ма ол болады
ол ата анаға тоқтаңыз ата анаға ол ы қарсы сөйлейді ме ата анаға қарсы сөйлейді
мінекей біздің жаңағы ұлттық ы тәрбие сырласу әңгімелесу ана ананың әрбір іс әрекеті бұл кісілердің айтып отырғаны бәрі орынды
оның бәрінен бала жақсы нәрсені алу керек
енді бала кішкентай кезінде агрессияға барады
агрессиядан қалай шығарамыз
мінекей сонда бала қуыршақ ойнап отырып қуыршақтың аяғын аяқ басын бас қолын қол қылып лақтырады агрессияға берілген кезде
сонда ата ана соны бақылау керек ол қуыршақ ол адам мхм көрдіңіз бе
яғни оны қылқындыруға болмайды оның жаңағы шашын жұлуға болмайды оның көзін шұқуға болмайды
тек қана баланың тәрбиесіне де жалғыз бұл жерде емес
ата анадан өткен психолог жоқ өз баласына біріншіден
екінші қазақы салт дәстүрде тәрбиелеуіміз керек түсінікті
саған біз не айтып отырмыз тегі жаспыз саған соны айтып отырмыз
тоқтаңыздаршы әр балаға өз ата анасынан артық психолог жоқ деп айтып отырмыз
бірінші кезекте ең үлкен рөл атқаратыны ол ата ана
бала болашақ капитал
яғни ата ана сол балаға дұрыс тәрбие берілетін болса қатыгез болмай екінші нәрсе баланың біз балалығын аламыз
қатыгез қайдан болады
бала ойнау керек ойыны қану керек
а әр бала сонда бұл жерде себепті қоғамнан емес сол ата анадан көру
мысалы ол ата ананы қоғамнан бөліп бөліп жаруға болмайды
мен қосылып кетейінші
өмір жайлы сұрай берме сен меннен
өмірді мен зерттеп әлі көрмегем
өмір жайлы білгің келсе хат хабар
жалғыз ұлы қан майданнан келмеген
мысалы мынау отырған мынау қыздар мынау жігіттер не қылып отыр
үлкен адамдар келуі керек қой бұндай бала тәрбиесіне келгенде
мынау өздері бар ғой әлі
қазіргі жастардың проблемасын талқылып жатырмыз ғой мен айтып өтіп айтып өтейінші
жаңа ата аналардың ы ата аналардың айтыватыр ғой енді жаңағы бақылауы жоқ деп
дұрыс өкімет отырысында да біздің білім және ғылым министрлігі көтерген болатын мәселені
қазіргі таңда ата аналар көбіне ііі нәпақа табу үшін жұмыста жүреді
ііі сондықтан балаларына көп көңіл бөлмейді
ыыы көп ы компанияларда көп мекемелерде уақытылы жібермейді
сегіз тоғыз он он бірге шейін ата аналар үйінде отырады
сөзімді бөлмей тұра тұрыңызшы
қазір енді мына ыыы еңбек кодексін нақты ұстанып ана аналарды уақытында үйіне жіберіп
рахмет қатыгездіктің тағы бір факторы меніңше адамдарда мейірімділіктің азайып кеткені
оның азайып кетуінің ең бірінші факторы ол жаңағы әлеуметтік желілер
мысалға қазір кез келген семьяда әлеуметтік желілерінде бір группалар бар да мысалы
мама кешке тамақ дайындап қойшы папа сізді сағынып жүрек жібере саласың деген сияқты
сол адамға деген бір біріне деген мейірімшілік сезімді азайтып жатыр содан кейін барып
иә аятжан аға қортынды иә
ііі қазақта мынандай бір сөз бар
әке тәрбиесін көрмеген қыз көкайыл болады дейді
қазір біз бағана кетті отбасында еркек нәпақамен кетті
бастауышта тек қана әйел мұғалім еркек жоқ
жоғарғы буында бірең саран еркек бар санаулы ғана санаулы ғана бір мектептің бес пайызын ұстайтын
ал енді бұл қоғамда ерлер тәрбиесі өлді
ал қоғамда ерлер тәрбиесі өлгеннен кейін қыз жігіт қыз қызтеке ы қыздарымыз көкбет көкайыл болады
одан басқа немене жоқ
рахмет бала ата анасының қылығын қайталауға әуес
сондықтан оның қатыгез болмауы үшін алдымен өзіміздің жүріс тұрысымызға мән берген жөн сияқты
барлығы өзіміздің қолымызда
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар